Lu curriculum servi pi truvari travagghiu, pi fari canusciri li propii cumpetenzi a chiddi chi cercanu lavuratura. Pi chistu nta lu curriculum s’havi a scriviri lu nnomu, lu cugnomu, quannu nascisti, unni stai di casa, zoccu studiasti, chi cosa ti piaci fari, quali sunnu li to’ qualità secunnu tia e chiddu chi ti piaci fari. Scrivennu tutti sti cosi cu’ cerca travagghiatura sapi regularisi pi truvari chiddu chiù adattu.